<hesitation> Fomban-drazana bôka Endy ndreky zen̈y manano fety ny fahazavana zen̈y irô. <hesitation> Dikany izin̈y zen̈y nahazo fandresena zen̈y irô io de hialana amin'ny faharatsiana, de manano lampo ndreky fedaritifisy kà rô, de misy fety atao ndrô oe Hôly zen̈y zen̈y, fety ny kolera àby io manamariky zen̈y ny fisian'ny <hesitation> taon̈a vôvô.